Satalla njamndi wul- wulnirta ndiyam ko kuraŋ. Ko e kuraŋ sukkate, ni woni kuraŋ o nelda nguleeki, ni woni nguleeki ki wulna ndiyam ɗam haa wula jaw.